إي أكثر من مرة, يعني ممكن مر مرتين <hesitation> تظاهرت بالمرض, عشان ما أروح المدسة, يعني عندي أيام, ما كنت أرغب أروح فيها يعني, <hesitation> ما كنت أتحمس لدرس معين, أو أستاذ معين يعني, كانت الطريجة الوحيدة عشان أرتاح ليوم كامل يعني اني أمثل, إن انا مريض, وفالغالب يمكن إن أهلي كانوا يعرفون بس يكسلكون -يسلكون- لي يعني.